E karazan'e legimo sy hita zany mandritry gne fotoa visivisy da ohatra amizany <hesitation> laisoa, e laisoa matetiky <hesitation> kisendrasendra gne fotoa mampisy enazy, akoatrin'e laisoa da chou flera a, chou flera koa da agnisan'e legimo manampotoany e mampisy enazy, de <hesitation> akoatrin'izay de <hesitation> ohatra hoe gne harikô vera, moa zany da misy ihany mandritry gne fotoa fa somary lafolafo.